Eo amin'gne adin'ny dimy eo zany iaho ny matory fa zagny hoe miovaova gny fomba fatoriako rehefa arakaraky i raha amboariko avao izy, da <noise> ny tokogny ho izy zash tokony hoe adin'ny valo fa gny tratriko zagny da amin'ny adin'ny egnina eo gny isan'andro.